ba sɛrobia a bia nɛ ba bɛrɛ ma nicoza wure a ere hɛra yi mina yoro wo yora nɛ to ba bi yin bin to ba wa lu'i oyi ro oma dɛ mu ɲu yi mana yoro wo yora nɛ to ba sɛrobia cruru ba mi ba mi ɛsi bin to ba ma lu'i a vɛ he mu ɲu mi a vɛ he ba ma ji dia a di don nicozo yan a bun nicozo yan a bun o'ɛ ma mu be yɛre donk yura nɛ ya a vɛwa boni ma tete a ɲu boni ma tete o vɛ ji a ba sɛrobia mibin mɛ mu ɲu yi vo mu ɲu yi vo a han vɛwa wian fana o ma mi a ho yoro so a lolomu a ju'a wo mi hinbiin to mu a benɛ mu bɛ se um mu bɛ a bena se o bɛ ma bie ho yoro wa we sura ra ho dimiyan wa we bura ra wusu wa nɛ a sɛrobia cruru a hi to mu a benɛ mu bɛ tawe fa wa fɛ han vɛwa a nɛ a mu ɲu hin han yoro bɛ han vɛwa ma mu ɲi inbin to buna ba sɛrobia a ɛsi ma tete